في أحد الأيام، ا كتشف طفل بابا سحريا مخبيا في خزانة ملابسه. ما كان الباب هذا موجود جبل كدا، بشجاعته، فتح الباب ودخل لعالم سحري مليان بمخلوقات غريبة، وألوان مرة زاهية، هناك إلتجى بجنيات طيبات وأجزام مرحة، و كده.